Non boto eu en falta ningunha liña de ferrocarril que falte, que se debería de construír xa. Non boto de menos ningunha.

Os mozos cando e mozas cando saen de festa van ao botellón e beben <hesitation> alcohol, moito alcohol.

Pois a banca electrónica é unha ferramenta útil e necesaria <hesitation> dado que o o personal que nos atende na entidade é practicamente inútil e vémonos na obriga de usar a banca electrónica, que é unha ferramenta máis, i que nos da comodidá <hesitation> e, bueno, que fagamos nós as nosas cousas i podamos consultalas.

O electrodoméstico máis útil posiblemente sea o microondas.

Gústame a roupa cómoda. <hesitation> Roupa cómoda en xeral.

Si, gústame o senderismo porque, bueno, é un momento para estar coa familia e estar ao aire libre que unha das miñas aficcións.

Bueno, a xente vi- visita a miña zona porque eu vivo nun dos sitios máis bonitos do mundo, de feito, vivo cerquiña dun dos sitios máis bonitos de España que é a Ponte Maceira.

As relación entre as xeracións máis vellas e as máis novas considero que deberían ser de aprendizaxe, non? Que as máis novas sentiran curiosidade por coñecer <hesitation> como era o a a forma de vida en xeral, non? Que se, todo o vello que non se perdera, que estas xeneracións, xeracións novas que se quixeran, que escoitaran as antigas xe- as xeracións vellas para para aprender, aprender, basicamente.

Pois vótase <laughs> voto, é un voto libre, basicamente.

Pois reláxome, non sei, ao aire libre, de a miña saúde mental, a verdá, <hesitation> necesita relax- relaxación, tranquilidade ao aire libre, o son do mar, en xeral.

Ler, gústame ler todo tipo de libros, <hesitation> desgraciadamente, teño pouco tempo para facelo, moito menos do que me gustaría.

Pois unha fin de semana no que teña libre gustaríame pasalo nun spa ou en algo así, agora que estamos en inverno, algún sitio donde se pudiera estar tranquilidá e sin estrés, sin horas, sin sin sin sin prisas.

Si, penso que o galego acabará perdéndose <hesitation> porque a xentes nova non, as nosos novas xeracións están con tendencia, cunha tendencia moi alta a castelanizarse, entón acabarase perdendo.

Non, eu non considero que o rural sufra discriminación financieira, considero que non, non é certo eso.

Xeracións, as xeracións máis vellas considero que as xeracións novas non teñen interese en aprender ou ou en en en escoitar o que os vellos contan, senón hai unha falta de interese, desinterese neste caso.

A ponte [non claro].

Non, non sei como se fai, supoño que con cebada i non, non, non me gusta.

Xullo porque cumplo anos en ese mes. É que eu.

<noise> Utensilios que se poñen na mesa cando vou xantar? Un plato, un vaso, <hesitation> un tenedor, cu- culler, <hesitation> un cuchillo, servilleta e pan, quizás, e auga.

Pois que consello lle daría a unha amizade que está nerviosa por algo? Pois que non estivera nerviosa, que hai que esperar, que non sirve de nada poñerse nerviosa para, mentras agardamos por algo.

Pois nos últimos anos o o cambio climático si, considero que, que si que cambiou <hesitation> pola nosa mala actuación.

Non, non sei debuxar ben e o que mello-, o que peor me sae é casi todo. <laughs> Non me sae ben nada.

A miña maior esperanza para o futuro? Xubilarme, <hesitation> deixar de traballar e disfrutar da vida.

<hesitation> Con que plantas se fan infusións? Con plantas <noise> non sei, tipo manzanilla. Para que se empregan as infusións? <hesitation> Non sei, para as, para a, con fins medicinais.

Como se fai para pedir unha cita médica? <laughs> Pois vaise ao centro de saúde, esperas a que che atendan ou se non chamas por teléfono catrocentas noventa e cinco veces ata que che atendan ou se non descargaste a aplicación no móbil, Sergas móbil, e aí si que pódela pedir rapidamente, outra cousa é cando che atendan.

O nome dunha, dalgunha estrela ou constelación, a estrela polar. Non se me, non me, non me, no me vén a mente ahora mismo ningunha.

Que servicios públicos son máis importantes para unha comunidade? Basicamente, os servizos de de de colexios, de garderías, garderías ou centros de atención a a aos mayores, <hesitation> servicios médicos <hesitation> e, servicios de, bueno, servicios de telecomunicacións e comunicacións vía terrestre.

Son de ciencias, non me gusta o arte.

Vexo os eucaliptos do veciño. [ruído]

A responsabilidade do dos alcalde e dos concelleiros son o benestar dos cidadáns, pero as esas son as que deberían ser as súas son o seu propio beneficio, as que eles practican.

<noise> Das tarefas da casa non me gusta ningunha, pero teño que facelas todas.

Familias. Os eventos ou festivais que adoito ir coas miñas amistades ou coa miña familia son os <hesitation> eventos escolares os que, <hesitation> que se fan coas miñas fillas e as festas dos lugares, nas zonas nas que vivimos.

Pos <hesitation> basicamente o entroido celebrábase da miña, da mesma maneira, <hesitation> con disfraces, con comidas típicas e pouco máis.

Pois o meu conto infantil favorito é Claudia e o touro que trátase de que unha nena vai todos os días a estrada a ver un touro de de chatarra.